Mebɛpɛ dɛ mɛyɛ nhwehwɛmufo afa abͻdze nyansapɛ mu kyɛn dɛ mebɛyɛ <hesitation> ͻdwontownyi a magye dzin. Osiandɛ, sɛ meyɛ nhwehwɛmufo wͻ abͻdze nyansapɛ mu a, ndzɛmba a mohu no bͻboa ma asetsena akͻ yie ama wiadze mu nyimpa nyina. Osiandɛ nyimdzee a mohu no, mɛda no edzi ma obiara so ehu.